Kuako tembiporu, kua pala ikavi yayo vaera ɨvɨkua, ereï yamboɨta, jaɨmbeta, yandeko yaiporuta, kua tembiporu ɨvɨkua peañoa, jeta mbae pe yaiporu